भसिच् इन्ग्रेदिएन्त्स्, फ्रुइत् स्मूथिए एक् छुप् ओफ् फ्रोजेन् फ्रुइत्स्, योगुर्त् एक् छुप्, छोचोनुत्, प्लैन्, ग्रीक्, गख्रि, होनेय् एक् तब्लेस्पून्, इचे छुबेस् ओप्तिओनल् इचे छुबेस् ओप्तिओनल् सेर्वे ब्लेन्देर् ओउत् जुस्त् पोउर् सूथिए एअसिल्य् होजये सिम्प्ले।